هندور، كيف نحسن المستجبل؟ وكيف ندور في تجارب الماضي؟ بش نحاول نساعد المجتمع الحالي، ونساعد المجتمع- المجتمع الماضي تفكي في الأفتكارات، والتطويرات والتكنولوجيا، بش نزيد بش يبقى في عندنا في الوقت الحالي تطور أكثر، لما نطور فى الوقت الماضى، التطور الحالى يزيد أكثر.